indonesia ni beragam-ragam, entah itu makanannyo, <hesitation> adat nyo, dan budayo nyo ju dan jugo budaya nyo, budaya indonesia ni, banyak nian, dari sabang sampai merauke bahkan setiap kabupaten tu jugo punyo budaya nyo dewek gitu. <hesitation> kito ni sekarang kan contoh misal di jogja, kalo abang tau setiap tahun tu ado yang namonyo pergelaran budaya nusantara, jadi dari masing-masing provinsi itu menampilkan budaya-budaya yang ado di <hesitation> provinsi masing-masing, dan mayoritas tu pasti menampilkan tarian-tarian, tarian-tarian di nusantara tu berbagai macam, <hesitation> entah ado mulai dari tarian perang dari kawan-kawan timur, papua, dari jambi tu ado tarian sekapur sirih namonyo tu tari penyambutan, terus kalo dari padang tu ado tari piring <hesitation> terus jugo ado jaipong, segalo macam, jadi budaya di indonesia tu, banyak nian, kalo sebutkan satu-satu tu susah, payah, kareno memang terlau banyak untuk biso disebutkan sikok-sikok.